Waaw ak afeeri afeeri sëy, afeeri sëy moom boobu ñun <hesitation> li ma si mën a wax mooy li ñu fi fekka la, ñu jàngal ñu si lu bari, ñu gis si lu bari, xamal si suñu boppa lu bari, ndax dem nañu ba ñun suñu boppa dem nañu ba sëy, waaye balaa ñuy sëy sax xam nañ si sëy dara ndax dégga nañu mi mag yi di si wax lu bari, te li mag ñi, li mag yi wax lépp dëgga la. Ndax balaa ngaa xam ne dëgga la nga dem ba dugga si. <noise> Pour nga xool kii, xool ki nga war a sëy dafa nekk loo xam ne lu am lu am solo la. <hesitation> bu fekkee ne démba bi ngay toll si war nga koo xool, soo ko xoolutee li tax ñu ne danga ko war a xool soo demee ba ci biir dinga gis loolu. Ndax néeg soo koo tabax commencement bi su jubut néeg bi su mayul du baax, su taxawee it du rafet, waaye commencement bi su nekkee lu rafet, lu dëgër, su néeg bi taxawee dina rafet, dina dëgër, moo nekk si sëy. Ndax sëy. Lu bëri moo nekk si biiram <noise> especially sumay njaboot, dund bi <noise> ak njaboot bi, ndax <noise> soo seetutee li ngay dugga, nga seet sa bugga bugga kese, walla nit nit boole la ak nit rek nga bañ koo rusloo, yu bari dinga ko encompt yoo xam ne nii soo seetaloon sa bopp mooy gën. <noise> Te important na tamit waajur na nekk first <noise> luy njëkka a recommande sa sëy, <noise> ko waajur yow soo eegee si kaw garab li ngay xool waajur bi su toogee si suuf fii loolu dafay gis lu ko ëpp, fekk yow yow yaa ngi si kaw garab bi waaye gisuloo, yaa ngee ya- yaa ngi eeg si kaw garab bi pour nga gis banjul, waajur bi si biir néegam moo toog mu tëj buntam mu ngi gis banjul. Waajur dafa nekk loo xam ne nii su la nee duggal <noise> rek duggal, su la ne bul dugga bul dugga <noise> dafa gis loo gisut, ndax <noise> dafa dunda loo dundut, <noise> dégga loo déggul, xam loo xamul, ba pare jur la ba pare te du la bañal du du du du gis lu baax si yow mu bañ ko. <noise> Du gis lu bon si yow mu puus la foofu, lépp lu lu mu la puus lu ne rek njêriñ la si gis, lu mu la wax ne bàyyi ko rek gisu si lu lu lay jëriñ. Waaye soo toppee sa bugga-bugga yow ba tax nga weddi waxam boobu, bés dina ñëw nga dinga toog yow kenn kese kenn nekkut fa nga ne su ma su ma xamoon, fekk paase na. <noise> Waaw, moo tax balaa ngaa dugg si sëy, baax na nga waxtaan si ak sa waajur yi, ñu gëstu sumay mbir mi, wax la ñoom li ñu si seen xalaat, nga dunda ko, même bu doon danga ko bugga bay waaj a dee sax su ñu la nee bàyyil bàyyil, <noise> soo ko bàyyiwutee bés dina ñëw dinga ko rëccu. Waaw, so li nekk si biiram yëpp duñ la ko dee mun a wax, xanaa yow sa bopp nga dem ba dugga si biiram. Waaye nag fond <hesitation> fondement bi daal mooy soo see dugga na nga seet si ki ngay dugga yaay bi, baay bi, dëkka ni ñu dëkkee ak moom naka la, naka laa respond(ee) ay baayam, naka laa respond(ee) ay yaayam, naka laa respond(ee) ay magam, dafa important. Noo ko fekkee muy respond(ee) baayam, su ñëwee dina respond(ee) noonu a baay, noo ko fekkee muy respond(ee) yaayam su ñëwee noonu lay respond(ee) sa yaay, noo ko fekkee muy respond(ee) sa sa mag su ñëwee noonu lay respond'ee) sa mag, noo ko fekka muy respond(ee) sumay laa ni <hesitation> sa ay rakkam su ñëwee noonu laaa respond(ee) sa ay rakk. Yow nag doo, yow sa diggante ak moom du la wan dara, because mu ngi bugg li nga xam ne yaa ngi ko bugga, mu ngi ko bugga, ndax mu nekk daf koo denca. Waaye bu demee ba nekk rek su boobaa nag li li li fa nekk yëpp dina génn, ndax dafa fekk liy am am na ba pare, rëccu foofu mun na faa ñëw. Waaye bu yaay ji nee waay duggal, baay bi ne duggal, soo duggee sumay su na- su naroon a am problème sax barke baay bi ak barke yaay bi dina tax dina am lu bêri lu mu si <noise> lu mu fa génne, ndax yàla si boppam dafay bokka. Waaye su yaay bi nanguwut, baay nanguwut soo duggee yow ba yow doom, yàlla si boppam <noise> dafa génn, bàyyi la yow ak moom, ndax yaay nanguwut, baay nanguwut, te yàlla mu ne balaa ma laa recommand sa baay ak sa yaay daf lay recommand. Moo tax sëy nanga sóoraale yaay bi, yaayi ki nga bugga, baayi ki nga bugga, nga sóoraale yow sa yaay ak sa baay, ñoom lan lañu si si lan lañu si jublu, ak ñële naka lañuy naka la seen doom mel ak ñoom, naka lañ ko yaree, nga, nga door a dugga si moom. Waaye boo seetee ne kii dafa rafet rek, waaye boo kii dama ko likej rek, dama ko bugga rek <noise> soo moytuwut dinga ko rëccu, <noise> waaw li nekk si biiram bari na trop.